څونه چې زه معلومات لرم، او خپله مي په ټلویزیون کې هم لیدلي دي، عموماً زرافې د لوړو درختو څخه بلګو خوري او ورته ولاړي وي. نو زما په فکر د یو اوږدې غاړي ګټه هم دغه ده چې د داسي درختو څخه خوراک وکي چې هغه ته نور حیوانات نه ورسیږي. کیدای سي نوري ګټې هم ولري خو دغه یو شی دی چې ما لیدلی دی، او په دې اړه زه نور معلومات نلرم.